ah pues este par naꞌ pues or x̱iꞌk nak or xc̲h̲aꞌma, xc̲h̲aꞌma kay gapma kwidadma pues porque aveces c̲h̲uꞌnnma atravesar este kay, nap de repente nap ziꞌd kamion xded xnuse y guꞌn gapma kwidad par lëꞌma par bëta pues izobma kwidad or lëꞌma guꞌnn cruzar.